Skúli Mogensen forstjóri WOW kennir sjálfum sér um hvernig komið er fyrir félaginu það hafi verið mistök að hverfa frá harðri

um þrjú hundruð og fimmtíu manns misstu vinnuna hjá WOW í dag niðurskurður WOW er hænuskref fram á við segir hagfræðingur enn sé margt óljóst um áhrif niðurskurðarins á ferðaþjónustuna kona á Ísafirði hefur beðið hátt í tvö ár eftir

hjúkrunarrými í bænum biðin er einna lengst á Vestfjörðum stríðandi fylkingar í Jemen hafa náð samkomulagi um að kalla herlið frá hafnarborginni

svo hjálpargögn eigi greiðari leið til almennings í landinu mannréttindadómstóll Evrópu hefur dæmt ríki fyrir að refsa uppljóstrurum segja lögmenn Báru Halldórsdóttur sem tók upp samtal þingmanna á Klaustri hugsanlega hafi henni borið skylda til að upplýsa um það sem þar kom fram gott kvöld forstjóri WOW segir að framvegis verði fyrirtækið lággjaldafélag og rekið sem slíkt það hafi verið mistök hans að líkja um of eftir hefðbundnum félögum hann segir að viðræður við gangi vel og náist samningar sé stefnt að því að efla WOW WOW tilkynnti um uppsögn hundrað og ellefu fastráðinna starfsmanna í morgun auk þess verða samningar við verktaka og fólk í

starfi ekki endurnýjaðir og ná aðgerðirnar til um þrjú hundruð og fimmtíu manns í heildina fækkað verður í flota félagsins úr tuttugu þotum í níu og hætt verður að nota breiðþotur Skúli segir að mistök hafi verið gerð í rekstrinum með því að taka breiðþoturnar í notkun og bæta við betri

þannig að reksturinn líktist hefðbundnum flugfélögum þvert á upprunalega stefnu WOW en því miður þá þá förum við af þeim vegi og ég get ekki kennt neinum um nema sjálfum mér ég var mjög hrifinn af þeirri hugmynd að fara lengra og fá stærri vélar í það en það hafa reynst mjög dýrkeypt mistök og við verðum að horfast í augu við það og ég ber þá ábyrgð á að leiðrétta það líka núna er verið að semja við

skila og selja þær vélar sem verið hafa í notkun hjá WOW sem eðli málsins samkvæmt þýðir að sætaframboð minnkar verulega á ársgrundvelli er þetta töluverður fjöldi þessum breytingum að flytja sirka tvær komma eina milljón farþega samt gríðarlegur fjöldi miðað við í ár þá eru þetta kannski þannig að þetta er þetta er eitt skref aftur á bak en vonandi í þeim tilgangi

að fara svo mörg skref fram á við þegar fram líða stundir flugi til Indlands og Los Angeles verður hætt í næsta mánuði áfram verður flogið til Bandaríkjanna en Skúli segir að breytingar verði gerðar á leiðakerfi félagsins hann segir engin áform um frekari fækkun í flotanum eða starfsfólki nei við lögðum mikla áherslu á það að gera núna eina mjög sársaukafulla en

nauðsynlega aðgerð til þess að tryggja framtíð félagsins þannig að við verðum með ellefu vélar

fyrir næsta sumar og þessi aðgerð er afstaðin Skúli segir að viðræður við Indigo um að fjárfesta í félaginu gangi vel

indigo hefur lagt áherslu á breytingar á flota og leiðakerfi félagsins einfaldari rekstur og farið yrði aftur í

komið til skili viðræðurnar árangri sé kyrrstaða ekki í myndinni heldur vöxtur uppsagnirnar ganga þvert á starfsstéttir enginn fastráðinn félagi í Íslenska missti þó vinnuna í dag að sögn formannsins ekki liggur fyrir hversu margir flugvirkjar missa vinnuna en talan fimmtán hefur verið nefnd og um þrjátíu félagar í v r þá misstu flugliðar vinnuna en varaformaður félags þeirra segir að farið hafi verið eftir starfsaldri við

uppsagnirnar um er að ræða fjörutíu fastráðna flugliða og svo eru tugir tímabundinna samninga sem verða ekki endurnýjaðir þeir sem eru fastráðnir eru þeir

þriggja mánaða uppsagnarfrest já það er

hvað með hina sem eru á tímabundnum samningum þeir samningar verða ekki endurnýjaðir það er enginn sérstakur uppsagnarfrestur renna bara út þeir renna bara út óvissa er um áhrif tíðinda dagsins á ferðaþjónustuna hagfræðingar telja ólíklegt að ferðamönnum fækki mikið WOW hefur undanfarið flutt um fjórðung allra ferðamanna til landsins hvað felur samdráttaraðgerð félagsins í sér fyrir hagkerfið og almenning ja

mun ekki kalla fram nein viðbrögð annarra flugfélaga þá já erum við að horfa fram á að hér gæti orðið töluverður samdráttur í í hingað til lands það velti mikið á því hver viðbrögð Icelandair og annarra flugfélaga sem fljúga til

þau sjái tækifæri í að viðhalda einhverjum áfangastöðum sem óljóst er hvort önnur

reyna að brúa bilið og hvort þau telja þær leiðir sem WOW hyggst hætta með arðbærar en á hluthafafundi Icelandair sem fór fram í lok nóvember kom fram að félagið gæti vaxið hratt og mætt framboðsskorti strax næsta sumar færi WOW á hausinn því sé ólíklegt að ferðamönnum fækki þá er kannski bót í máli að það er vetur og ekki

í sviðsmynd stjórnvalda frá í haust um áhrif þess á hagkerfið færi WOW í þrot var áætlað að gengi krónunnar myndi lækka um ríflega þrettán prósent og kaupmáttur skerðast um ríflega þrjú prósent á næsta ári hvort í dag

átti sér stað einhvers konar fara hversu mikið af vélunum verða nýttar

eru enn samningaviðræður í gangi við alla aðila en kannski er núna komið eitt staðfest hænuskref fram á við að þetta sé að fara að ganga

leiðinlegt að það séu uppsagnir en þetta er kannski bara angi af því að ferðamannaiðnaðurinn

ná einhverri lendingu

WOW og Icelandair telst til svokallaðra

sem millilenda bara og ferðast ekki um Ísland það skiptir máli upp á hugsanlega fækkun ferðamanna til hvaða hóps leiðirnar sem leggjast af hjá WOW taka verið búinn með sitt segir dóttir hjóna á níræðisaldri á Ísafirði sem hafa beðið hátt í tvö ár eftir hjúkrunarrými engin áform eru um að fjölga slíkum rýmum á Vestfjörðum Gunnlaugur og Lára hafa verið gift í sextíu og fimm ár

nítján hundruð fimmtíu og þrjú

fékk heilablæðingar sem tóku skammtímaminnið hún hefur verið á biðlista eftir hjúkrunarrými á Ísafirði í hátt í tvö ár á meðan býr hún heima en hefur fengið hvíldarinnlögn annað slagið nú erum við komin heim aftur og ætlum að prófa getum við búið heima get ég það þarf svo lítið út af að bregða mér finnst ég hafa klárað mig en sumum aðstandendum finnst að þetta sé ekki nógu öruggt við kannski sjáum aðeins aðra mynd en pabbi

og okkar áhyggjur beinast kannski svolítið að honum því það er náttúrlega gífurlegt álag að sjá um tvo tala nú ekki um þegar maður er orðinn áttatíu og átta ára gamall í fréttum RÚV hefur komið fram að biðtími eftir hjúkrunarrými er einna lengstur á Vestfjörðum á biðlista er fólk í brýnni þörf og sem hefur fullnýtt önnur úrræði en fólk sem hefur verið á legudeild í sex vikur eða lengur gengur fyrir af þeim níu sem að hafa komist hingað inn í ár hafa sex komist inn eftir að hafa verið í sex vikur eða lengur

legudeild

verið á legudeild svona lengi

sem heilbrigðisstarfsmaður þá hef ég bara í gegnum tíðina

búinn með sitt þegar loksins er komin lausn á málinu ný hjúkrunarheimili voru opnuð á Ísafirði og í Bolungarvík árið tvö þúsund og fimmtán en Gylfi segir þau hreinlega ekki duga þrátt fyrir það og langan biðtíma er ekki gert ráð fyrir fjölgun hjúkrunarrýma

á Vestfjörðum fram til ársins tvö þúsund tuttugu og þrjú sú vinna fer í gang nú strax eftir áramót að gera nýja áætlun sem gildir þá til næstu fimm ára og við munum tryggja það

heyrist í þeirri vinnu lögregla

áfram að Cherif Chekatt tuttugu og sjö ára gömlum manni sem talinn er hafa skotið þrjá til bana og sært þrettán á

á þriðjudagskvöld mikill fjöldi lögreglumanna tók í dag þátt í aðgerðum í hverfinu í Strassborg þar sem síðast sást til mannsins hann er talinn vera særður eftir að hafa skipst á skotum við hermenn sem brugðust við ódæðinu í fyrrakvöld fljótt á litið eru engin dómafordæmi í íslenskri réttarsögu í máli Báru Halldórsdóttur þetta segja lögmenn hennar miklu máli skipti að samtal þingmannanna hafi átt sér stað á opinberu veitingahúsi Bára Halldórsdóttir sem tók upp samtal þingmanna á Klaustri tuttugasta nóvember hefur verið kölluð fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur á mánudaginn dómstjóri Héraðsdóms segir að Bára hafi verið boðuð

að hægt verði að gera henni ljóst að hugsanlega verði höfðað mál gegn henni og að hún gæti þurft að grípa til varna bára hefur því ráðið tvo lögmenn sem segja mjög sérstakt hvernig Bára var boðuð fyrir Héraðsdóm eftir á með bréfi að hann sé sennilega hluti af þessu dómsmáli og sé vinsamlegast beðinn um að mæta fyrir dóm bára muni hins vegar mæta í dómsal á mánudaginn bára tók upp samtal fólks inni á veitingastað og sendi fjölmiðlum er ekki ljóst að hún braut með því það er hægt að halda því fram að svo sé en þetta var ekki á einkastað þetta var

opinberu veitingahúsi þegar Bára heyrði um hvað þingmennirnir töluðu og hvernig þeir gerðu það hafi hún ákveðið að taka samtalið upp þá hafi verið rætt um hvernig

í stöður sendiherra sem

Ragnar segir að hafi verið gert þannig að það geti verið andstætt lögum þetta eru þingmenn sem eru að tala saman og þeir tala með þeim hætti að það er spurning hvort almenningur hafi ekki átt rétt á því að vita hvernig þeir töluðu og um hvað þeir töluðu og jafnvel spurning hvort það hafi verið hafi verið skylt þeim sem voru á veitingastaðnum og heyrðu þetta að upplýsa um það til fjölmiðla og láta þá fjölmiðla um að taka málið áfram eða láta það niður falla auður segir að fljótt á litið séu engin dómafordæmi í sambærilegum málum í íslenskri réttarsögu hins vegar hafi Mannréttindadómstóll Evrópu fjallað um slík mál það er í þónokkrum tilvikum sem talið er að ríkin hafi brotið gegn tjáningarfrelsi uppljóstrara með því að beita þá refsingum mikilvægur áfangi náðist í dag í viðræðum um frið í Jemen þegar stríðandi fylkingar samþykktu að kalla herlið frá hafnarborginni

á vesturströnd landsins vopnahlé þar þýðir að hjálpargögn eiga greiðari leið til almennra borgara í landinu það var klappað fyrir fulltrúum uppreisnarmanna og stjórnvalda í Jemen í fundarsalnum í litla

í Svíþjóð þar sem viðræðurnar hafa farið fram síðustu viku framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna hann kom til í gærkvöld til að ýta viðræðunum áfram

þetta eru fyrstu alvöru viðræðurnar í tvö ár milli stríðandi fylkinga í Jemen fylkinga sem háð hafa borgarastríð sem kostað hefur tugi þúsunda lífið fjórtán milljónir íbúa landsins eru á barmi hungursneyðar og alþjóðasamtök hafa

þrýst á um að samkomulag næðist um hafnarborgina

verið upp rammi um frekari samningaviðræður og til stendur að halda næsta fund stríðandi fylkinga í janúar framlög til stjórnmálaflokka hækka um tuttugu prósent á næsta ári eftir að hafa rúmlega tvöfaldast í ár því til viðbótar fá þingflokkar sautján aðstoðarmenn á næstu þremur árum sem munu kosta tvö hundruð og fimmtíu milljónir á ári í fyrra fengu stjórnmálaflokkar tvö hundruð áttatíu og sex milljónir króna úr ríkissjóði á fjárlögum það sama og árin á undan sú upphæð snarhækkaði um síðustu áramót að beiðni flestra flokka í sex hundruð fjörutíu og átta milljónir sem skiptust eftir gengi í kosningum Píratar og Flokkur fólksins skrifuðu ekki upp á beiðnina en nutu

á næsta ári er gert ráð fyrir að framlögin fari enn hækkandi samkvæmt frumvarpi sem formenn allra flokka lögðu fram í

í síðustu viku og er afrakstur vinnu nefndar á vegum forsætisráðherra með fulltrúum allra flokka eiga framlögin framvegis að hækka í samræmi við verðlag og launaþróun til helminga sú hækkun er óvissu háð en gæti numið fjörutíu milljónum á næsta ári ofan á það á að bætast við nýtt

grunnrekstrarframlag upp á tólf milljónir á hvern þingflokk þetta á að styrkja stöðu smærri flokka og kostar níutíu og sex milljónir á ári miðað við

stöðu með átta flokka á þingi þessu til viðbótar lögðu allir þingflokksformenn í gær fram frumvarp um aðstoðarmenn þingflokka hver þingflokkur hefur nú ritara sem þingið borgar og einnig er greitt fyrir aðstoðarmenn flokksformanna sem ekki eru ráðherrar kostnaður við þetta er rúmar hundrað og fimmtíu milljónir á ári og engin breyting að ráði verður gerð á þessu sumir þingflokkar eru með fleiri starfsmenn sem þeir borga sjálfir með ráðstöfunarfé sínu

er lagt til að þingflokkarnir fái sautján aðstoðarmenn til viðbótar sem þingið greiðir og úthlutist eftir þingstyrk átta á næsta ári einn á hvern flokk og svo fimm og fjóra að þremur árum liðnum mun þessi viðbót kosta um tvö hundruð fimmtíu og fimm milljónir á ári hugmyndin með

gegnum þingið enda er það í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar lagt fram af þingflokksformönnum allra flokka og búið að gera ráð fyrir hundrað og tuttugu

í fyrstu aðstoðarmennina á fjárlögum næsta árs en þetta er ekki allt í fyrra frumvarpinu er líka gert ráð fyrir að leyfileg

fyrirtækja til flokka hækki úr fjögur hundruð þúsundum í fimm hundruð og fimmtíu þúsund þetta er rökstutt með verðlagsbreytingum sama máli gegnir um hámarksupphæðina sem einstaklingur getur gefið nafnlaust hún er hækkuð úr tvö hundruð þúsundum í þrjú hundruð þúsund jafnvel þótt Öryggis og samvinnustofnun Evrópu hafi í úttektarskýrslu í vor mælt með því að þetta mark yrði lækkað

þingmenn hafa áhyggjur af rekstri Íslandspósts stjórnvöld hafi ekki tekið á

undirliggjandi vanda fyrirtækisins á meðan skattgreiðendum sé sendur fimmtán hundruð milljóna reikningur þingstörfin hafa verið á fullri ferð þessa dagana og frumvörp og þingsályktunartillögur renna nú á færibandi í gegnum þingið eftir þinglega vinnu og tilheyrandi nefndastarf í miðjum klíðum var hins vegar á dagskrá sérstök umræða um Íslandspóst sem kom í raun í framhaldi af endurláni til Íslandspósts upp á fimmtán hundruð milljónir sem samþykkt var í fjárlögum Þorsteinn Víglundsson var málshefjandi en Viðreisn hefur farið fram á sérstaka óháða úttekt á rekstri Íslandspósts stjórnvöld hafa ekki tekið á undirliggjandi vanda félagsins eftirlit með starfsemi þess virðist hafa verið verulega ábótavant og maður fær það á tilfinninguna að boltanum hafi stöðugt verið kastað á milli aðila það er fjármálaráðuneytis samgönguráðuneytisins og póst og fjar Þorsteinn beindi spurningum sínum til samgönguráðherra en fram kom í máli næstum allra

þingmanna að staða fyrirtækisins væri alvarleg ég hef mjög miklar áhyggjur af þessari stöðu og meira en það ég hef líka mjög miklar áhyggjur af andvaraleysi ríkisstjórnarinnar sem á að passa upp á fjármuni okkar allra rekstur þessa fyrirtækis er nú kominn í þrot eins og við þekkjum og það er verið að senda reikninginn á skattgreiðendur

það er verið að lána núna endurlána fimmtán hundruð milljónir sem

geta ekki verið neitt annað en styrkur ríkisstyrkur það er ekkert fyrirséð að Íslandspóstur nái að endurgreiða þetta lán algjörlega síðasta sort að taka

einn og hálfan milljarð af almannafé og næstum því hafa á tilfinningunni að við séum að henda því út um gluggann vegna þess að það skili ekki tilætluðum árangri

bréfasendingar og pakkar frá Kína hefðu haft neikvæð áhrif á reksturinn þannig að vonandi sjáum við betri hag en ítreka mikilvægi þess að þessi grunnþjónusta sé í boði hringinn í kringum landið alls staðar fyrir alla landsmenn hún er ákaflega mikilvæg gleðin réð ríkjum í Bólstaðarhlíð í Reykjavík þegar þar fór fram árlegt nágranna og hælisleitendur voru áberandi í hópi bæði gesta og gestgjafa verkefnið byrjaði í Norðurmýrinni en nær nú til alls suðvesturhornsins húsið er að fyllast hérna í

komnar rútur frá Keflavík með fólk þetta er í þriðja sinn sem íbúar í borginni bjóða til svona veislu sem þeir kalla

nágranna og

hér hjá mér er Margrét Norðdahl sem skipuleggur veisluna þið hafið einblínt sérstaklega á hælisleitendur hvers vegna byrjuðuð þið

því við kynntumst fólki sem býr í hverfinu mínu og bjuggu við mjög bágar aðstæður sem okkur blöskraði gersamlega þá upplifði maður svo

sterkt að það væru það væru svona tvö samfélög í gangi á sama tíma hlið við hlið því þessi hópur er ansi einangraður svo hefur þetta undið upp á sig því hér eru fleiri en bara íbúar í Norðurmýri ekki satt jú jú þetta er í raun orðið svona

um alla borgina og

á suðvesturhorninu og þeir eru flestir á suðvesturhorninu hafa myndast einhver falleg og góð tengsl hérna á milli hópa já

hérna á staðnum fólk situr saman

saman og kynnist hvort öðru það er svo mikið talað um hælisleitendur í fjölmiðlum en á einhvern hátt sem snertir þig ekki niður með manneskjunni og eiga raunverulegt samtal það hefur verið þungbúið og blautt sunnan og vestanlands í dag og töluverður blástur á landinu öllu Theodór Freyr veðurfræðingur spáir

úrkomu og vindi um tíma í nótt eftir hádegi á morgun herði aftur á vindi og úrkomu og helgin verði fremur

suðaustan og á Norðurlandi verði hins vegar þurrt fram á sunnudag hið minnsta Theodór Freyr fer

nánar yfir spá sína þegar Einar Örn Jónsson hefur sagt okkur fréttir af íþróttum og við skulum heyra hvað Einar býður upp á í kvöld Anton Sveinn setti þriðja Íslandsmet sitt á h m í tuttugu og fimm metra laug í Kína í dag Arnór Sigurðsson sökkti Real Madrid í meistaradeildinni í gærkvöldi og íþróttafólk ársins úr röðum fatlaðra

Skúli Mogensen forstjóri WOW kennir sjálfum sér um hvernig komið er fyrir félaginu það hafi verið mistök að hverfa frá harðri um þrjú hundruð og fimmtíu manns misstu vinnuna hjá WOW í dag niðurskurður WOW er hænuskref fram á við segir hagfræðingur enn sé margt óljóst um áhrif niðurskurðarins á

ferðaþjónustuna kona á Ísafirði hefur beðið hátt í tvö ár eftir hjúkrunarrými í bænum biðin er einna lengst á Vestfjörðum stríðandi fylkingar í Jemen hafa náð samkomulagi um að kalla herlið frá hafnarborginni

eigi greiðari leið til almennings í landinu mannréttindadómstóll Evrópu hefur dæmt ríki fyrir að refsa uppljóstrurum

segja lögmenn Báru Halldórsdóttur sem tók upp samtal þingmanna á Klaustri hugsanlega hafi henni borið skylda til að upplýsa um það sem þar kom fram þessum fréttatíma er lokið fréttir verða næst í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld verið þið sæl